﻿Tenondeko jae yaikatutavi äpo yaiporu <hesitation> tembiureta, jare yaikatutaviko <hesitation> ya yambo aprovecha opaete mbae ñanoiva ya sea fruta jarevi papa, cebolla jaema aguiyearavi yayuvangaiño, jokua <hesitation> yande puere vaera <hesitation> yambo evita jare me mopeti metodo ikavigueva jaeko mbaetita yayuvanga jare mbaetitavi yayapoyapo yapoiño mbae tembiu yamboaprovecha kavi vaera